Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum?

Welche Gewohnheiten haben dein Leben am meisten verbessert?

Wie ändert die Nutzung von KI die Gesellschaft?

Wenn Du für einen Tag unsichtbar wärst, was würdest Du tun?

Welche Art von Sport würdest du gerne einmal ausprobieren? Warum?

Liest du gerne Bücher? Und wenn ja, welche?

Wenn du eine Milliarde Euro hättest. Was würdest Du damit machen?

Welche Art von Essen magst du am meisten und warum?

Was ist für dich, das wichtigste in einer Beziehung?

Kannst du dir ein Leben ohne Filme vorstellen? Und warum, beziehungsweise warum nicht?

Welche gesellschaftlichen Veränderungen würdest du gerne sehen?

Welche Art von Essen würdest Du gerne einmal probieren und warum?

Kochst du gerne? Und wenn ja was?

Wie siehst Du die Zukunft deiner Branche?

Welches Werkzeug benutzt du gerne im Haushalt und warum?

Was ist dein Lieblingsgericht und warum?

Welche Fähigkeiten sind deiner Meinung nach am wichtigsten für den beruflichen Erfolg?

Welche Farbe magst du am meisten und warum?

Fährst du im Urlaub lieber an neue oder an bekannte Orte.

Magst Du lieber den Herbst oder den Frühling? Und warum ist das so?

Wenn Sie in weiteres Zimmer geschenkt bekämen, wofür würden Sie es nutzen?

Was war oder ist dein Lieblingsfach in der Schule? Und warum?

Wieviel schreiben Sie noch mit der Hand? Das heißt mit Füller oder Kugelschreiber aufs Papier.

Verlieren Sie Regenschirme? Oder kommt das nicht vor.

Welche Art von Film magst Du? Und warum?